כ'וואלט נישט געוואלט קענען ליינען מענטשן'ס מוחות און אויך נישט געקענט שיקן- געוואלט קענען שר- <hesitation> שיקן מעסעדזשעס צו אנדערע מענטשן'ס מוחות, <hesitation> וועגן, איך האלט אז יעדע- אז פאר א סיבה קען מען נישט זעהן אנדערע מענטשן און מ'קען נישט זאכן וועגן, כ- אז- יעדער מענטש זאל קענען האבן פאר זיך זייערע געדאנקען